Eoa <hesitation> hitanao nisy ane ndray ane nisy seza zany e seza io nivadika niteny ko ey hay! Mba sampona ko ty leroa teny koa izy hoe manino koa moa anao ty mipetrapetraka aminakay vodinao akisakisano fa za ty fa reraka petrapetrahanao ty fa za ko mba reraka karaha anao io leroa, bôkeo za koa kaofa ke <hesitation> petrahanao karaha ty nge lasa mihetsiketsika aby nge tongotranakay ndraiky tànanakay reto e, lasa mbor- lasa lasa misababaka koa za bakeo simba, oh leroa asio fanajana zaka ty.